<hesitation> Raha magneno amy hira koa zao regny misy hoe: sodina, batery regny, <hesitation> gitara, <noise> de regny karazany <noise> regny clavier maître regny. <noise>